عشان إنه أجهز شنطة بطريجة تمام <hesitation> أولا أرتب الأغراظ <hesitation> أحط ملابس أو شي، وكم- بعدين أحط <hesitation> أغراض ممكن تنكسر أو ممكن تتأثر بأي <hesitation> أي حركة، بعدين <hesitation> أعمل فوجها أشياء ما هي جابلة للكسر <hesitation> أغلج الشنطة، ممكن إذا أنا الأشياء المه- اللي في الشنطة مهمة ممكن أعمل لها جفل أو رجم سري، وخلاص وكذا تكون الشنطة جاهزة.